Sannduusi ɓuranikan taƴi kooƴol kaa, sabi salaati mi heewaa ñaande ɗun taƴi kooƴol. Sannduuci, <hesitation> min anndaa ko mbiyammi hen. <hesitation> Salaati en jooni, jamma neɗɗo ɓuri heewde ñaamde illa e taƴi kooƴol. <noise>